أني بنفضل البرودة الشديدة لأنكيش تجدر تلاق، تغير ملابسك. تجل على نفسك، ملابس دافئة وتكون مرتاح، لكن الحر الشديد صعب التحمل وممكن يسبب التعب، ومتعرفوش تدير، متعرفش تدير بعدها، مفيش مكيفات، مفيش شي متعرفوش تدير.